اعتقد سمكة القرش كاشكل كامنظر طابع هشكل غريبي وما تعيش ب اي مكان فحييل حلوي وحيل خطرة فما الكل يتغب من عندا ف من الاسماك الي انا افظلى كلش ف احسن احسن شي احسن من الحوت واحسن من الدولفين.